من اقدم هوايتي اللي مارستها وانا صغيرة الرسم، عندما كنت اشوف امي ترسم، انه كانت امي من هوايتها الرسم، اشوف اختي ترسم صديقاتي، فكانت من اقدم الهوايات الرسم وبدأت بها لانها كانت ممتعة ،وللان وهي افضل هواياتي.